Be watan kuje ko be yidi be setta ha nder mai sai setta itta bawo kuje mai. Na'urawol mai do nafa ha ittugo bawo bulumji ko bawo dankali ko bawo tingeere daga badu tingeere mai.